<hesitation> Resaka filam-boly io ndraiky, i raisin'ny ohatra we aketo le fanatanjahantegna ozy areo, de amin'ny resaka bôly, bôly zao anisany ôlo, tian'ôlô atao ny mizaha agnazy, dia avy akeo koa ringby, misy ny ringby oh ,dia akeo koa basket, anisany koa fô tonga zany fotôgnany, oe fagnaovana azy de tena itanao, fa maro ôlo mizaha an'azy zay.